Iya to jaman ku jam ate te temo <hesitation> angko anu angko tampang to jong ku jama tong tampang <hesitation> ke manela eh <hesitation> parokkona pareku kura ku telektor yollo pura ku telektor kuna patamai wai den ratami kutiro kioloku to <hesitation> ku mane amboe pare <hesitation> pura to tojang <hesitation> tete ko ro kotampang tete biasa jam tette karua <noise> pra to mu tampang to <hesitation> sialisi to ki pura ki pura tok sule <hesitation> biasa tette tette, lima ku sule <hesitation> lima tampang to, sule na jomi tampang to menjiona purana menjio ko sumbajang, pura sumbajang ko mandena. Purana ku mande ma hp hp na, ongan to eru eruna kopi mane mamma to melli ko motoro ko ma tampang. <hesitation> Eto guare ko tampang to <hesitation> biasanna ku bawa bingkung <hesitation> sula wai, sula eh bangkong. Etu ku bawa to <hesitation> biasa jong ngatampang biasa si sangalloanna jong tampang mane sudaka lao banua pake loji banua to massapel de jama. Ediyarto ku jama sekarang te lao kona de tampang eritu ku jama.